اه احلى الماكلة البسيطة اللي نحب نديرها اللي هي سندوتشات، اه او زي سندوتش التن او الجبنة ومرات ندير في اه شوربة زي عشان.